Jngu, yu, ni, nu, n'on, jon, yatu, jni, na, the, thejngu, theyu, ch'e, thjon, thjon 'on, thjon jngu, thjon yu, thjon ni, thjon nu, kan, kan jngu, kan yu, kan ni, kan nu, kan n'on, kan jon, kan yatu, kan jni, kan na, kan the, kanthe jngu, kan theyu, kan ch'e, kan thjon, kan thjon 'on, kan thjon jngu, kan thjon yu, kan thjon ni, kan thjon nu, yan kan. <noise>